من الشخص الأكثر تأثيرًا على حياتك؟ وكيف أثر عليك؟ أكثر شخص أثر عليّ في حياتي هو والدي الله يحفظه تعلمت منه الصبر والأمانة والإصرار على مواجهة التحديات كان دايمًا يدعمني ويعلمني كيف أكون إنسان يعتمد على نفسه في كل خطوة